Ia agnisan'ny zavadehibe ny fagnapahana ny fifandraisana amin'ny tontolo numerika satria misy fotoagna nhy tanora amzeo io efa tsy maha- mahe le raha tokony atao mahavariagna be zany ny amin'ny teknôlôjia na amy fampiasana telefôna ohatra efa tsy haigny mandanjalanja <hesitation> le fotoagnanazy zany.